מ'קען אייביג טוישן די געלט ביי א לאקאלע באנק טוישער אדער ביי א באנק, זיי וועלן דיך געבן די געלט פון די לאנד ווי דו ווילסט גיין, די ארטיגע וואלוטע וואס איז די ווערד פון די היינטיגע מארקעט, רעיט, אזוי קען מען עס ניצן אין יענע לאנד, מ'קען אויך טוישן געלט אין די לאנד ווי מ'קומט אן, מ'קען אויך טוישן אין די עירפורט אלעס האט אבער א אנדערע פרייז.